अक्टूबर रो महीनो त्यौहार, बदलाव अने ऐतिहासिक महत्व रो प्रतीक छे। भारत में गांधी जयंती दो अक्टूबर अहिंसा अने शांति रो संदेश देवज। नवरात्रि अने दशहरा जसो बड़े त्यौहार मनावै, जिकरो बुराई पर अच्छाई रो विजय दर्शावैज। कई जगह ठंडक शुरू होण लागे, अने मौसम सुहावनो होवज।